Ny trondro miaraka samy andiany, izay mitovy karazana dia miaraka andiany. Tsy manana fifandraisana manokana be izy ireo fa, ohatra zao hoe ny vavy zao ohatra manatody eo izy a, de lasa fotsiny izy. De misy lahy ndray tamy hoe de izay no mahafohy ny atodiny.